De lo que kauk lanu'u de lo que ku'uey kunji limy pues es de pu lapay la'ua y con rapu kua laju'u la'ey con be'ey rinyijil de mi'ia pu ba'ey kua laju'u laey de pu ba'ey rinchi'it de pu ba'ey lantju y de pu kara ba'ey maiñ kua laju'u la'ey rapu latajau bueno karat es bat'ey mjeung se kua manatsajau pero kauk es tu'uey jay lajul kinyie kutue y ya jay cuando lapajau jay majau mata mi'ia kupu lakeik y tu'uey jay tu'uey la'e kinyie kute y después maiñ pu ba'ey rinyijil ma'ey la'e kinyie kute y tulejep pu ribiajang rapu se jay lu'uey not <noise> kujupu jay latajau con mamu kutu y sal pu jay lapay la'ua <noise> y pu y ya jay lichajau ku'uey kua laju'u la'ey aceite lanaung <noise> o ndajap a si no mas con la'ey late pubakja con ngumje lakuang y rapu kara ba'ey lantju pus rapu ndajap kua laju'u latajau a si no mas maiñ per kua laju'u la'ey maiñ saria landu pa mananaung rapu es ba'ey lantju y pu y maiñ limy kara lapay jay tsejep lapay batsejet rapu maiñ kua laju'u latsajau rapu ku'uey y rapu kua laju'u la'ey aceite o la'ey landu par manaung maiñ pero rapu ku'uey maiñ limy ndajap o sume maiñ kua laju lanaung ndajap jay peuk pu l'eje ndajap ku'uey de rapu lapay se lumey ribiajang rapu es ku'uey kinyijil. <noise>